Miɗo yiɗi yahugo e mota. Mota ɗi waɗi no ɓuri ndiyam, ina ɗofta hoore nder ndiyam, e mi yaha nder cakkaare mum. Seppi e leggal, miɗo waawi wañugo yahi e leydi goɗɗe ko ɓuri yahugo e keke walla garinje.